Imanya, imanya, mundu kura nao ndoa, kwanza chikalande chokindo kiwe, kwaruma mwana kamleha, akashe achashigha hiyo ndoa. Luvaha vaaha vathima vakwe kulendi ni papa wakwe na mama na viwe mbare. Vakuu shighia mfu io ndoa kaivetha kuilolea kenyi ka vandu kwa mfano kwahirima iweku ughende enaa kenyi kang'anya kwairima ivona mwana wa kikaa akikuikwa ekwaroho kwairi- kwairime imevoa for makii imwechaa hangiri mwighire nihonjewaa gwii naii kwa rotha fonga fonene miravo bandeni bande nini manya kuhaghire nimcha nikitabia nihaghere tabia njicha, nimwana ichi ndima henachio ithogoro- itho nuha kyaa- ayapu- ah- hafai veswa. Henachio kwa lugha uwendo uwimbee luvaaha ukami- ukami- ukamimanya tabia takwe lua kwa mbara kwambela lu kwamwanga vaa aaimuondoa ukamifura huluhavaa kwaruma, kwaruma vandu vaghire waghe lamba. waghinde weghamba kufundi mfura mwanawenii bathi baada ya hiyo luvaha nichigha mahali luvatiligwe. Uwihe mahari utaratibu ule wa ndoa lufanyike, ufungiwe ndoa huo wandu. Henachio kabla hiyo ndoa kuvoka nenda thima mfusore akinde akinde shorwaa amanyike ku- aghire tabia njicha.